Kuande kuande kanan jui cuande kauk ba ba kanjek kanan jui lanu'u jui lu'ui kara stikiuang es kul'ua rapu lanu'u lu'ui bupe kon lu'ui kon kimbiep nda kutu nipies napu lu'ui bupe rapu kul'ua y rapu lu'ui kua lareung lanjau y otro kada ngja nguang rapu tsjep slamaiñ y kara l'eje li's lich'i kara l'eje xichung rapu batsjats rapu kua manal'eung se kua baka'am kanaung o se k'ua jai lutsu'uts rapu mi'ia kua l'eung lanjau lal'uaja rapu kanan jui lanu'u rapu re lu'ui jui ua baeun kauk ni pep nunu ngja limiñ de xil'ie de kuas kua banatut se no ke kua bajau rapu stikiuang se lu'ui limiñ rapu lanu'u kanan rapu lu'ui rapu kara l'eje stipjit stipijit stikiuang kanjam buljua e rapu re kanan jui kauk ratui jui lu'ui lutsjau xil'ie kuande jui numeiñ re kanjet batsjet y pus ya kunji nan'ia kujui ya kuande kaung numen re kanjet pus ya pus ya tubam tanu'um kade kunji kunji se mejeu ta mi tajaun xil'ie par ke kua manatu'ut par kua mananjiep se kua baka'am kanaung o kua lu'ui. Ngjai baem kinjiu pus es kua xil'ie manama kataung donde l'ei pero se va pues ni pep limiñ miañ pumbu kauk ni nunu kauk nunu hasta ya cuando nichjau xikiuk kujupu kauk nunu ke ke limiñ rapu xil'ie par kua manatu'ut se kua ba'em kanaung o ba'em kunjiuiñ o ba'em njia pus mi'ia rapu pero se ba mut se ba es es pur stikiuang rapu kus riki batei l'eung y pur rapu lem kua li'iau por ke rapu es xil'ie maiñ rajuik l'eje se ba rajui maiñ ndut'ei ndunju ke rapu re xil'ie por ke se ni pep ni pep timji ngjai kadet par mananjut. <noise> pos kujui maiñ tsukue kara munu'ueje kujui se ba pus se kua ba'em kanaung bueno chu lem kiñu'u kua laju'u lakua'al nda xut nimbijil kua kanaugn par ke kua lanjiap se em se em bakam kanaung pero lembe chu ya ya limiñ xil'ie ya limiñ xil'e pa kua manatu'ut ya o kua manapjem ngumu ya limiñ mi'ia jai kua manamu kanu pus chu kujui ripi ya mejeu maiñ kade kujui ripi kutsi kimbie'ep mejeu se kutsi se l'eje maiñ bueno la'u l'ejei ne re riñja ma xi'iui kimbiep kutsi ma'aiñ kuruz l'eje kutsi rimbiep kutsi pu jui mejeu napu kade y pus napu <noise> ne kua manama kanu. Y napu ne kua manamu xil'ie par ke kua jai mananjiap se kua ba'em kanaung o kua ba'em kinjiuiñ o mi'ia rapu jai kua basa'ail kinjiuiñ mi'ia rapu pero se ba pus kanan y kauk ratui jui lumeiñ manameung stikiuang kauk lanu'u kara stikiuang ke rapu bumeung ma beje ngul'ue kara stikiuang l'eje ringiung rijian rapu maiñ mjeung par kua mana'eul par kua manajiep se ba'em kinjiuiñ y pus chu ya mut chu ya ya jai burua libiaun mi'ia pus chu ya ya kua se ba'em kanaung pus ya kunji rapi kua manama kadajaut xil'ie o o kunjan nimbia aveces ni em bumejeu kade pero kunji kunji kunji mejeu napu kade kutsi kimbiep. <noise>